لو بإمكاني نكون طائر ليوم واحد نحب نكون نسر خاطر النسر طائر قوي و عالي يقدر يطير قوف لجبال و يشوف من البعيد، نحب نحس بالحريه و الدنيا في السما و نطير على علو كبير و نشوف العالم من زاويه مختلفه من زاوية مغايره و حلوه و جميله.